Ake ova arajai, ipuere tei ma ake erei jeta mbae ayapota, jaeramo mbaeti mbate jeta ake, jeireta oporopoano vaereta yaketa juri arajai, erei se mbaeti jukurai ake